Toh kiyam datau kacima ba degita ɓaga bag kwana ba kiyam ɓish gana makiya ma’i degit da tagevda tag biya degit da tagav kwana sai ba ghat da da mazhigila agha hanna kəgyuyagh kəhena hara bagha me hena har bi agha ghala da da mazhigila a dzigant kədvagha agha ghala da da mazhigila ta a dzugwa zhiglagha magha ta dehulfa kwa-ka-kan ka kan kədegi asirga sirg nen agha dzugwa zhigi vak da da mazhigil ma mulkiyamu kwana ma kethma kwana da da mazhigil kəmtsaba dev vakagha warna degit agha tag nen wana ah amath tha hena hárbiya ba keth kana da da tagavda tag kauci kawar dau ci kwana toh toh duni kwana mathe-the matha ndkwa njdawur kwani kwan ba dzal badzi duniya toh dunibi wa badzgal ud marakai wa badzgal badzge duni kam kala ban kəlan duniya a badzgal ba nud mavakai toh sai kiya ghəa ba kamyamina kiyam bath na kahenkala miyam sagha da teghr palla ma thai ci wa takiya a nwaha anwaha a nwaha ma ta kwanahan tsum ma maya makyama tsatsa da da mazhigil ba javbki takwana Bas theg basbadgal wana baz theg baskav wana badgal wan basegal wana. Da da thaɗɗira shifga cudal cudga da da paththira shifga wucal wucig mavakiya toh degit tagəvda taga mathaya degit tagəvda tagi toh ba məmnda ghala da da mazhigil ma kethkiyam na kəduniyin kiyam vakai nina keth kiyam na kawahalin kiyam mavi kai nimyamna ma me tha degit cewa takiya nwaha nwah kənjdigana duni biya ma ɓa ba kwan nud kənjdiganem takra kwana nda da maksa na akwa ma ɓaga ɓaga toh ada dusgagha da da ɓatheragha guhwa da dija gha vigya ghraragha agha da da ɓayu ɓag kədgagha ma mung da ku ɗula dasa ma dega deg nuda toh war wa maksa ɓaga ɓag kwana ɓa ɗum li kəssa kəghi ghulab agha sa sega biv nud maks kwana toh ba vaka ɗula nud maks kwana toh bavaka ɗula gateg ndkwa mathe va vaka vaka gat ga gat nenitoh ba vakusa inna usega mun vakwan a ndkwa ma deghali bəkyndakwa agha thekna’i toh ba vaka tedu teɗula dagal nndakwa kwaɓa mut ma kwaɓa mut dek nda.